Varak ke qunung, daramet savar alat, ta tualat, ngua rokt giam <hesitation> Ngu met sovar alat ngua tualat. Ngua tualat ba vasat, da ngua met samat lekti ngua ror, ngua vinam, da ngua monak berak anas par alat nokop, pasim taem, ngua tualat. Tuqud dama volam tuqudama mesan utualat nani amat mas <hesitation> mani utualat nani ama ligar. Ura raktgam, utilak sura mung, ngo do ngu tram ngua tualat, ngua tet savar alat. Ututalat nani ama mani da utualat nani ama, urat mas. Pasim taem bara lat ba ba ngua met samat lekti ngu tor. Ngo nekt, ngua tilak, ngu raon, ngua tu gua mung nani ama mesan ngu raon nani ama valam. <noise> Ma lat nokop utualat, nani amat mas va utas, ma valol, agirong. Qalut nokop, utualat nani amat mas. Tal amat mas nava ralat sare va uri monak pavat. <hesitation> <noise> Utet savaralat utualat uri wok nani amat mas, ma galip ma qalun, ma va lol uri tal nga inamak sovavat <hesitation> uri monok, utas, ut krot, ba ura lak. <hesitation> Ngo da nguak tram ngua tualat nani ama mat mas ba agirong, qalun, ma va lol, mo dirong. Utu alat nani amat mas, utas. Ma lavo uri raon sava ralat, utualat, utet tomna su ratmas, utet tam na sama loti rong Memar varut, memar vat ut krot, memar vara agirong utalirong memar vama mani ba agini. Aut ama lavo utram utet tomna sura latirong mat mas navar alat, utualat nani amat mas utualat nani ama ligar, uri raun vama saragi nokap nani ama avusirong animal irong ut tas nokop. Utet no veramgi, uri monekt, uri raon nokop. Ma sarang dama sorang gi ma ivat, utualat nani amat mas, ma ligar ba girong. Uri raon ba ma sar ang-gi no op utilak mavangam monekt nani ama nopkdrop agirong agirong qopki. Utualat nani amat mas, uri raon nokop pra malat ba agirong nokop utilak mavangam, utualat nani amat mas ba ma money. Osni do qaliut ba bama bangang-gi sava rut du utas pavat utas para lat utu alat ba ba siqori memar ura marmar kalam da uri vinam sa vavat. Sa qalut ba si me du utet savaralt utualat, ba utas, utilak naveram ama role utilak naveram ama saragi. Valang mat nama valam uri valang mat nama srakt utas para lat, utu alat nani amat mas, ama ligar ba girong. Utet tamna utna ma lavo, utualat nani amat mas ba agirong, ma ligarka. Utualat nani ama nangas, utualat nokop. Kalut, ma karkona da ngari go ikam kalut nakop pavat. Kiagirong me do utes ama mar savat kiak pone nava rha qarot i qot ponut. Ba utualat nani ama mani, utalat nani ama ligkarka, vukpuk sama rega navo rut utas navar ut krot, qarkanga ut krot, uri tal ama mani navat ut krot, uri tal ama mani navat ut krot, uri tal amat mas navat ut krol. Utles ama mar sagalom nge. Nokop aiut nokop ama ravak, utram utualat nop nani agirong amat mas nava ralat, ma mat mas irong nokop, utualat nari rong uTIlak mat saragi, utilak nokop nguna ma lavo uri raon. Turamung, utan sama mesan, uri monak utan sama. Utilak sama dangdang vama saragi, ba uri valang mat nama valam sa uri tal ba savavat. Qalut ivit mat saragi ba utas ivit ma saragi, uri monekt nani ama nap karop dama uran, dama sarakt, uri tal savavat ba uri monak. Aingo doqoki gua lat, ngu tualat nani ama galip, ngua tualat nani ama qalun, ma kaukau. Sama nareras da ngu da ktgiam ngu da ktgiam ba dangdang da qalenga. Veme qunung go langa da ngua rudam baranga. Dangdang Pas morang ba vasat, dangdang, da ngu kut sra gu galip, inak gu qulun, inak ama kaukau, ngu bair nani ama kaukau. Qaleng, nguat naqot paranga bama sroknga da utet savara lat ba uri havestim nga. Utar maru utar mara ma qalun, uri nam nani valol, uri bungdam sama kon, uri tar mara ma galip, utar mara ma qalun sare. Berak aut, uri kuk inak anga dime dia ma market <noise> Toqori nonak. Agirong meda utualat nani rong da sare va ma mas. Arong da meda vama market, Qarkarong i utnaqot mirong ive memar memar va ma market duri market dap karkarong i memar vari rong nokop pa utas berak aut ama ravek ba utas qopki aiut karare. Utualat, nokop uri rarmeng da qa qarkarong ama mori rong iva uri market dap. Karkarong ama gilirong da qalirong mak berak aut iva urat mas nakop. <hesitation> Varalat da roqori dap ma saragi du saragi das uri at agirong, ma tapiok inak ma qalun, uri setim agirong sap saragi. Meda ngi tal gi qalunam ma yaram sisi vit iva qari va utilak ba ba gi ngi. Disime da us, uruqun bo utas si utet. Meda osni dama lulka ma arot, utet utet ba ba savat sarigi, qalut uri wok nura nga qatnamitki ba utas. Ut tilak ma saragi nani valam, utudam nani ama uran dama napkrop dama srakt inawuk bs savat krekt ama qatnamitki. Ba qalut memar we uri valang anga manania nga qunung ivit pat saragi si uter inavuk su uru vusirong sosare samara vat. Uri nam nani ura mota, bu uri monak berak anas utas. Meda utilak nani ama valam, utilak sama valam, uti sanga ivit, sama dangdang. Utuqudama valam ma saragi sama dangdang ba ba meda ma dangdang ngari sangar e valam. Dang dang ngori sangar e valam ba ngari nas paraqa bo ngari mes mat naqa berake, qarak qoki sama meda qatram ga tilak bama saragi dama qarapka sama qepka ba qaqut maqa. Kuqut maqa samak berak aut duri qopa raqa inak osni duri daktgam saqa berak ana ba uri tal. Si qari memar ivama dangdang ngari selas sa va re va lam si ngatuqudam ga, ngat tuqudam ga ba ba ngari sangar aqa. Dasi ngari valang ga inak ke qoel inak agini. Qari valang ga dd si uri sangar aqa qa uri suquruk naqa dinak osni du uri dagiam sa qa berak ana. Uri tal ba samak, sava ura vatki da uri rat, uri rat ba, urat par ama srakt ba utas ba basi nani aut iva utilak da utilak. Nani aut iva uri vinam dasi utet wuk. Utet rina vuk ba ma raon saragi. Simena savar alat, uri monak berak anas utar marama qalun ba uri berak anas. Osni du tas, tilak naveram-gi, utualat nani amatmas ma ligar. Ktianga ma valam da utilak nani anga ivit, dosni da uri vinam duri vur nanga inak agini. <noise> Utuqudama volom Plangmat nama valam. U tilak <noise> u tilak nani ama valam, utuqudama valam ama dangdang.